अपनजाना कि हवा काबा काने ने बहुत सारे तरह का चीजें रेवे जाने में पंक है कूलर है नरी तरह की चीजें रहे हैं। अब जो पंको रेवे पंका में कहीं तीन पांगडे पाई जाओगे ती जैसा हम तीन पांगडे पाई जाओगे और वो कहीं के एक तो छट पे लाग अब छट पे लाग वे पाचे अपने जैसे बटन दबावा तो बटन दबावा के बाद ही पंको दीरा धीरा गूमबा लगा जसा ही ऊ गुमे जो अदर की हवा रेवे। नीचे हवा ला गए अब कहीं है क्यों जो अगर एक तो तेज तेज गूम है अब तेज तेज गूम बगक वजह से कहीं। कि हवा चल जल्दी नीचे आवे अब जल्दी जल्दी नीचे आवे यह वजह से अपने हवा ला गए तो कहीं घर में बहुत ही। ज्यादा काम करें अब पंखों कहीं है क्यों उन्हें सेलवेल पाए जाओ यह जैसे वह गूम तो बि रेवे।